To t'hud um man sata an shkè nyèm sata wahala nkuta an nga sèw har matakwam har mpatsun sata èh shawal ah civèd' a èh n nwoy madzèf dau chiya ntè ba èh vakwa nabital to shkè an gi ntèkèh' ndo nta gada nguro nga èhn shkè ta èh ta zlub da gè'nga ausa an ntè ngèl nga pa ah ntè ndzèk nga, nga mamatsi nga zavuna bi nga ndi man nga za vin bi katak' nga mbalèw nga ntè wud nga pa ndè man ntè zhè vèn kuam ntè ngwots skwi ta ng basa nga gèw ndèv bi gènna amana nas nga gaw ndèv bi azun zhigilè an tsungan nga mana ngan' nag. katak ntugwud man sata akèr'ga man nwoy akèr'ga'gwala'kinnè dè ntaka nhyè mana ntè nasa ba èhn shiknè mwi mana ngosh ngosh èhn shknè mwi kèrgi' mana dè na a ntè dinga tsèw' ata kadyè au sa' èhn kid nènga au sa' kèr nèng aun ngwoz nènga a tè mpèr ngaya a sam ga mana Toh um mètsa ba zhigilè ginnè d nvo skwi ys ndo ginè èh gèd kabdaè' kwas' skwi man zhigilè u gaw ai gèd ai gsa dèm ndo tè kat nènga èhn gada taka nhayè ai gwod man skwi man faka gèd kam kè dagwi ndèv a ndo dè ko zhigilè dè? Katak nènga agada taka nhayè ka ataga sluhwayè nri to tèntè kam nèna ndèv na è slsha mènè ai gè'ndèv ndo bay ko ndèv a zhigilè azbay nènga anchèw skwi'nènga zhigilè dè van nsèffè' un mèna ntè vavèh' a skwi man èhgwod a ndohiba tègèdè kam amba manga'takahak'haka nkè zhè mfyi ndèv aranta sa zhigilè dè ta takhaka sataa amba walikabi'zhigilè dè takahak'haka nkè zhè mana dè gwara a zhikhilè aara nshogwa sa dè? Ndawa ndaw ba azuna adha as sam nènga manakw'sa mfyi ndèv